पहिली तू किदे लोकांक सांगतलो तेह तयार करून ठेवेपाचे। कसले लोग येतले तेह सुदा करूनपाक जाय, तशें उलवपाक जाय। तू जे किदे सगळे उलायतलो तितुंतल्या पाच सा महत्वाचे तेह सर्खे याद ठेवेपाचे। प्रेझेंटेशन चेर चढ फोटोवा गलपाचे जेचेर तू उलवपाक जाय। खऱयांनी खर्चा पैली एक दोन फवती स्वता उलवून पोवपाक जाय। ये करताना कितलो उगोट लागता उलवपाक तेह कोन्नाक सांगपाचे पोवपाक। वैर वैचा पैली एक श्वास घेवं जाय की तू शांत असु लोकांचा फुडल्यां। उलायताना लोकवांगड सुद्दा उलाय। प्रोजेक्टर, माइक आनि जे वापरता ते सगळे पैली चळता झाल्यार पोवुंजाय। सगळे ज़टाकुत लोकांक विचारपाचे की तिंका हितु किदे अडवाडले आनि किदे दुसऱ्या फवती अनिग बरे भाषें करून शकता।